li tib'iliil che re'en nigan kintijan el el li pepián kib'ix pi qatzij pepián re pipen <hesitation> rajal jun pipen ela' <hesitation> es la' ciento cincuenta doscientos hasta quinientos mam pipen <hesitation> qs paqal rajaal rimal la' e rajwxiik ra'aj <hesitation> qa qak'iytisaj nan tek'ara' qatijan <hesitation> k'axt rib'aniik xu' chan k'ey taq re richakansa'n kirk'am b'iik rajawxiik qalaq' pex, rajawxiik kalaq' siboyex rajawxiik qalaq' iik e nik'yaj iik re kichaqajsisek <hesitation> xaqara' qalaq' <hesitation> ela' li ti'ej re pipen rimal la xa' qak'iytisaj wa xa' qaqaj qalaq'an rimal la' paqal rajaal jun pipen y xaqara' <hesitation> rib'aniik k'ax taj k'axt rib'aniik xa' jun kirb'aan xu' chan e li ti'ej qaspaqal rajal rimal la wa qatijan xa' juyaak ka'yaak che jun junaab' ela' inwilim re'en wa qaqaj ke'l ne ke'el nera' re <hesitation> re ak', re wajaay ke'elek qas ke' ke'elek taq ak' criollo kib'ix chiran pero e kab'an pi pi ti'ej re pipen ela' qas ke' xaqara' rimal k'o chiran qaqanan xa' juyak ka'yak katij pi jun junaab'.